Akkegunanna saklar lampu de adalah ku bangsana lokiq famate lampu de engkatu saklar tombol on off na jaji ku bangsa ifamate lampu de deqna mega pemakeanna listriktaq tapiq ku bangsana meg- ifatuo i <noise> taffake metoi aga <hesitation> pemakeanna listriktaq jaji iye gunana sang- saklarna lampu de